Sio enkekanen toro kanen ta. waktu kami muda kampe. taan sa numur ria pakaa wesan pakaa wesan pakaa wesan kami mine tuamo. apalagi doa nyaku ye sa lima puluan no memang nenaan no un kekanen yang deik mo deik mo pakananengku dei mo pakanungku. nu sako kuman ni tu satu dua hari gaga pe un ketedu hari ti tetap peanun kumutu. misalnya sedang sendeen paku yo sendeen paku yei nitu mi patudu neraman dei tolo sio toro sio manu nitu nun nitu meon kuku. tan pena mea mea anankumo un sendeen paku ye saku ika sio meni tu tetap memongku kuyei. tan satu nepaman dei talau sio ungkanen ku toro dei telous manu- manu wea- wean kuku. tan sasa peen um memang pakaan wuramean se- se suntung ti se suntung ka pa se bia sera memang akat keweit ku memang dei mo muali kuman sera. nusa ku kuman sera memang merundang gio ku apeka payo. jadi memang dei mo momuali sa doai sera dang yon nitu kwa ne tu'a kolesterol ni tu tinggi remean tan dei kampe pernah ku kimani tu wo dua tiga jam sesudah ku ki mani tu wo periksan kolestrol kuro wo kura unangka ni tu. tan di patudu ne tu'a sameka tuamo pabatasen wangen kuman apalagi se rw wu daging daging pe endon ko tetap mesehat.